ये जोची आर्टिफीसियल शुगर टेका कुछ फ़ायदा भी छीन और कुछ नुकसान भी चा जो फ़ायदा ची सुची कम कैलोरी हों तेमा और मधुमय रोगीयो कई लिए सुरक्षित हौंदु दांतो कई लिए सुरक्षित होन्दु चीन के विकल्प ची और जो नुकसान ची सुचि स्वाथ्य पर दुष्भावे यैका प्रभाव होंदा